യാന് ഹുഓന്ദുലേ ഈരു പോസ കലക്രുഥിദ മിത്ഥു കലസ മല്ഥോന്ദുല്ലരു। ഭാരി കുഥു ഹലപുലു। ഉന്ദുനു ഈരു വാരിഥിദ ശയിദു മല്ഥോന്ദുല്ലരു। ഇ കലക്രുഥിദ പിരഥ പ്രഏരനേ ദദി। ഈരു ഐകേ മല്ദന ബന്നലു, ബുക, വിന്യസലു, ഓന്ജി വിസിസ്ത ബവനേനു മുദിസവുന്ദു। ഈരു നേതു ഉ സന്ദേസന നിദര ബയസുന്ദുല്ലരു। യാന് കല്പനേ മല്പുലി। ഉന്ദു ഊന ഐവുക ബാരി അദ്വുതവദു ഹോജുന്ദു। യാന് ഇ കലേനു ഊനവദു ഹുഅര കഥോന്ദുപു।